Esie ndayatsa khulola tsimovie tsanigeria ndayanza khulola sichira tsinyinji tsivetsanga nenda ovwechintso ovulai ovulai, tsii tsiii <hesitation> tsinyala tsii tsivimwanza, tsinyalakhwechesia lwaomuntu ari omuvi, lwatesanga avantu nomba lwakhuriranga avantu makhuva mavii, alafu mwisho mwemovie yeneyo wayetsa nivaa. Yetsa baadae nanyolaa <hesitation> baadae eletsa anyole elesson ilimpi sana, yelets omwene a- a ayilechera kwa nini yakhola shindu shino. Nomba tsimovie tsiondola tsitsetsechesye omuntu uno lwagateseka maisha kake kajindi matunyu numuntu weneyo yalichi mulayi, alafu emovie niyitsa khuwa olanyola omuntu unumaisha kakeketsa kava malayi sana sichira omuntu uno mwa- mwayarichi inyuma yao, yalichi omuntu wakhu. Wokhuvumilia siyarichikho siyarichikho omuntu wokhuranga avantu tawei alafu baadae maisha kake ketsekave malayi khandi tsimovie tsino tsechesianga, tsindi tsechesianga, mwokhuu. Mukhu mukhumenya navantu vulayi nolechora thimovie tsino olamanya na vantu vulayi ola ola, mwenye khasava musamaha olavasavo omusamaha, solavarangakho avantu tawe. shichira tsivetsonga nende amafunzo kandi amalayi sana khandi shindi shanayata no khuchendachenda, khunderira avantu khunderia avalwale, khundereria avakhulu vali nemiaka minyichi avo khandi nayatsa khuchendiria tsii avundu uu avulavula wavechesianga vechesianga etsinyama vechesianga <hesitation> nende ufundu fwali fwakhale fwulia, nende emicheria, nayutsa khuchenderiria emucherira emichera chiri nende amatsi amanyichi, okhutsa khandi, etsisaa tsindala etsie, etsie nitufemu, shichira nayatsa emitsera chiri nende amatsi manyichi, etsie nditufahamu, khandi ndayatsa khuchenderiria mumesium etsie endore funde fuli mumesium mwenomo. 𝖪𝗁𝖺𝗇𝖽𝗂 <hesitation> 𝗄𝗁𝖺𝗇𝖽𝗂 𝗇𝖽𝖺𝗒𝖺𝗍𝗌𝖺 𝗄𝗁𝗎𝖼𝗁𝖾𝗇𝖽𝖾𝗋𝗂𝗌𝖺 𝖺𝗆𝖺𝗍𝗎𝗄𝖺 𝖺𝗆𝖺𝗄𝖺𝗅𝗂 𝗆𝖺𝗄𝖺𝗅𝗂 𝗒𝖺𝗄𝗈 𝗄𝖺𝗆𝖺 𝗌𝗎𝗉𝖾𝗋𝗆𝖺𝗋𝗄𝖾𝗍 𝖾𝗍𝗌𝗂𝗈 𝖾𝗍𝗌𝗂𝖾 𝖾𝗇𝖾𝖼𝗁𝖾𝗓𝖾𝗄𝖾𝗆𝗈 𝗎𝗌𝗎𝗇𝖽𝗎 𝗄𝗁𝖺𝗇𝖽𝗂 𝗆𝗎𝗌𝗈𝗌𝗎𝗇𝖽𝗂 𝗆𝗐𝖾𝗍𝗌𝗂𝖻𝖾𝗂 𝗍𝗌𝗂𝖺𝗋𝖾 𝗍𝗌𝗂𝗋𝗂 𝖾𝖿𝗎𝗇𝖽𝗎 𝖿𝗐𝖾𝗇𝗒𝖺𝗅𝖺 𝗇𝖽𝖺𝗄𝗎𝗅𝖺 𝗎𝖿𝗎𝗇𝖽𝗎 𝖿𝗐𝖾𝗇𝗒𝖺𝗅𝖺 𝗇𝖽𝖺𝗅𝖺𝗄𝗁𝗈 𝗄𝗁𝗎𝗄𝗎𝗅𝖺 𝗇𝗈𝗆𝖻𝖺 𝖾𝗇𝖾𝖼𝗁𝖾𝗋𝖾 𝗍𝗌𝖺 𝗎𝖿𝗎𝗇𝖽𝗎 𝖿𝗎𝗇𝗒𝖺 𝖿𝗎𝗇𝗒𝖾𝗅𝖺 𝖿𝖺𝗒𝖺𝗍𝗌𝗂𝗍𝗌𝗂 𝗍𝗌𝗂𝗆𝗈𝗇𝗂 𝗍𝗌𝖾𝗐𝖺𝖼𝗁𝖾 𝗄𝗁𝖺𝗇𝖽𝖾 𝗇𝖾 𝗇𝖾 𝗇𝖾 𝗇𝖽𝖺𝗒𝖺𝗍𝗌𝖺 𝗄𝗁𝖺𝗇𝖽𝗂 𝗄𝗁𝗐𝗂𝗆𝖻𝖺 𝗍𝗌𝗂𝗒𝗂𝗆𝖻𝖺 𝗍𝗌𝖺 𝗍𝗌𝖺 𝗍𝗌𝖺𝖻𝗈𝗇𝗀𝗈 𝖾𝗍𝗌𝗂 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗍𝗌𝗂𝗇𝗒𝗂𝗆𝖻𝗈 𝗍𝗌𝖺𝗇𝗒𝖺𝗌𝖺𝗒𝖾 𝗍𝗌𝗈𝗌𝗂 𝗇𝖺𝗒𝖺𝗍𝗌𝖺 𝗄𝗐𝗂𝗆𝖻𝖺 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖺𝗅𝗈𝗄𝗁𝗈 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖺𝗅𝗈𝗄𝗁𝖺 𝗈𝗆𝗎𝗇𝗍𝗎 𝗇𝗂𝗒𝖾𝗆𝖻𝖺 𝗇𝖽𝗂𝗎𝗋𝗂𝗋𝖺𝗇𝗀𝖺𝗍𝗌𝖺 𝗏𝗎𝗅𝖺𝗒𝗂 𝗌𝗂𝖾𝗌𝗂 𝗄𝗁𝖺𝗇𝖽𝗂 𝗌𝗂𝖾𝗌𝗂𝗇𝖽𝖺𝗇𝗓𝖺 𝗄𝗐𝗂𝗆𝖻𝖺 𝗄𝗁𝖺𝗇𝖽𝗂 𝗇𝖺𝗒𝗈𝗍𝗌𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗌𝗁𝗂𝗇𝖺𝗌𝗁𝗂𝗇𝖺 𝗍𝗌𝗂𝗇𝗒𝗂𝗆𝖻𝗈 𝗍𝗌𝖺𝗍𝗌𝗂𝗌𝗂𝗄𝗎 𝗍𝗌𝗂𝗇𝗈 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗍𝗌𝖺 𝗇𝗒𝖺𝗌𝖺𝗒𝖾 𝗌𝗂𝖾𝗌𝗂 𝗇𝖽𝖺𝗒𝖺𝗍𝗌𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗌𝗁𝗂𝗇𝖺 𝗇𝖽𝗂𝗎𝗋𝗂𝗋𝖺𝗇𝗀𝖺 𝗍𝗌𝖺 𝗏𝗎𝗅𝖺𝗒𝗂 𝗇𝖽𝖾𝗄𝗁𝗎𝗅𝖺𝗈𝖿𝗎𝗇𝖽𝗎 𝖿𝗐𝖾𝗇𝗈𝖿𝗐𝗈 𝖿𝗐𝗈𝗌𝗂 𝗄𝗁𝖺𝗇𝖽𝗂 𝗆𝖺𝗐𝗂𝗄𝖾𝗇𝖽𝗂 𝗄𝖺𝗆𝖺𝖺 𝖼𝗁𝗂𝗆𝖺𝗆𝗈𝗌𝗂 𝗇𝖽𝖺𝗒𝖺𝗍𝗌𝖺 𝗄𝗁𝗎𝗍𝗌𝖺𝖺𝖺 𝖺𝗍𝗌𝗂𝗍𝗌𝖾𝖼𝗁𝖾 𝗆𝗎𝗍𝗁𝗂𝖾𝗍𝖺 𝗆𝗎𝗅𝗂𝗈 𝗆𝗐𝖺𝗏𝖾𝖼𝗁𝖾𝗌𝗂𝖺𝗇𝗀𝖺 𝗆𝗂𝗉𝗂𝗋𝖺 𝖼𝗁𝖺 𝗏𝖺𝗓𝗎𝗇𝗀𝗎 𝗄𝖺𝗆𝖺𝖺 𝗆𝖺𝗇𝗎𝗇𝗂𝗍𝖾𝖽 𝖺𝗆𝖺 𝖺𝗋𝗌𝖺𝗇𝖺𝗅 𝖾𝗒𝖺𝗍𝗌𝖺𝗇𝗒𝖺 𝗌𝖺𝗇𝖺 𝗇𝖾𝗇𝖽𝗈𝗅𝖺 𝗇𝗂𝗏𝖺𝗏𝖺𝗒𝖺 𝗆𝗂𝗉𝗂𝗋𝖺 𝖼𝗁𝖾𝗇𝖾𝖼𝗁𝗈. Nomba vantu nivavaga mipira chemikhono chavandanganya valiball, nayatsa sana khulola vantu nivavaga mipira chenecho. Nesichira siesi ninyanga isiku indala, embaye mpira, khukefureche kuno shichira sana nayatsa kulola mpira kwa vasungu chenecho. Khandi netsa ingo, ninyanga satsindala ambugulanga futapu fwewanje afwofufententsa nga nenda tsi tsitori tsaa tsakhale nomba tsi tsatsavana etso esome, nakhumala khusoma, empukulee. etseempukule emutoka emutoka ewanyi ewo etse <hesitation> etse echendechende kho tsaa mmh. munini nendolakho tsavantu mueria munomo.